قبل ما أسافر الدولة اللي أنا هسافر لها هتعلم اللغة بتاعتها حتى لو موصلتش الإتقان بس هتعلم اللغات أو الكلمات اللي هما بيستخدموها دايما ، هتواصل معاهم بيها ، هعرف بعض الأكلات أوالعادات اللي هما بيمارسوها علشان أعرف أكون صداقات بشكل كويس